Rígá xndú mbaꞌja inii xndú rí miga̱ꞌ, rí nani̱gu̱ꞌ mi̱ꞌkhu nn- ma̱goo ma̱tha̱ ríí mbá xndú rí miga̱ꞌ rí nani̱gu̱ꞌ mi̱ꞌkhu̱ rá láxá ñajuun ikhaa o̱ magoo mi̱ꞌkhu̱ indóó má xkhua̱ꞌnii rá ma̱goo mi̱ꞌkhu̱ láxá jma̱a yaꞌduun, yaꞌduun miŋúúꞌ jamí xúꞌkhu̱ má ma̱goo mi̱ꞌkhu jma̱a indóó idú mangaa. Aaan xúꞌkhu̱ má rigá mangaa aan xúrí láxá mba̱ꞌju, ma̱goo má mi̱ꞌtsu indóó má xuyuuꞌ, indóó má xuyuuꞌ xkhuaꞌnii ú ma̱goo mi̱ꞌtsu ikhaa rá, xúꞌkhu̱ máá rígá ríí láxá má rí ne̱- ríí- láxá chákaꞌ rá, ma̱goo ma̱giin iyooꞌ mangaa rá. Xúꞌkhu̱ máá rígá mangaa xurí mangú mangaa xúríí naꞌphi̱ mi-miga̱ꞌ má ñajuunꞌ ikhaa rá, ma̱goo ma̱gi̱i̱n iyooꞌ rá, ma̱goo mi̱ꞌtsu indóó a̱tiu̱un má xkhua̱ꞌnii rá, ma̱goo mi̱ꞌtsu indóó jma̱a idú o̱ ma̱goo mithra- mithañi̱i rí̱khu̱ o̱ xúrí yaꞌduun, yaꞌduun maŋa̱ꞌ mangaa ríí khinitsi̱, kha ríꞌkhu̱ ríí aan nani̱gu̱ꞌ ikhúún rí mi̱ꞌkhu ríí migaꞌ.